أكثر شهر حرا في المكان الذي نعيش فيه هي شهر جويلية، وأكثرها البرودة هي ديسمبر في الشتا، وأكثرها رطوبة هي <hesitation> هي الخريف في سبتمبر سبتمبر أو أكتوبر، وأكثر الأوقات جفافا هي في جوان و جميلية في فصل <hesitation> الصيف هي الاكثر جفافا.